اگر کسی دن میں بنی تو مطلب کوئی میرے پر جادو کرے۔ اور مجھے کتا کرے <hesitation> تو میں لوکان کوں یہ بتانے والی کہ مجھے کوئی جادو ٹونا کرے۔ اور میں ایک <hesitation> میں بدلوں تو مجھے ہیلپ ضرورت ہے۔ میں کسا کرنے والی بولے تو <hesitation> جو انسان میرے پر جادو کرے تو <hesitation> میں ان کے آنکھیاں میں مرچی پاوڈر ڈالنے والی۔ ویسے بھی میں مرچی کا پاوڈر لانے والی اور ڈالنے والی۔ اور پھر بعد میں لوکان کسی بھی ایک لوگ سے جاکو، مطلب لوکان باہر رہتے ہیں، ان کے پاس جاکو، ان کو اس کے پاس لانے والی بھی، بعد میں انہوں بتانے والے اور بولنے والے۔